أكيد إني نفظل إني ندير خيمة جمة الجبل، لأن <hesitation> وجتها نحس بحاجتين إنني جظيت في حاجتين <hesitation> إللي هي <hesitation> تخييم وإنني بتسلج الجبال، حاجة حلوة حلوة من هواية إللي أنا نحبها، وأما الجوالجبلي يعطيك تجربة مختلفة جدا لمشاهدة الأمور من- من مستوى عالي <hesitation> من الطبيعة والشعور بالهدوء أكتر و <hesitation> وتحدي كبييير.